Ize zindolo zizakhu rwangu tawe ningona mbugula zidahikaa yimbi salasini khari visali ilala nishiri kugugona zindolo zianje zizaa galagala khungone vulai khundi zindolo zizee vulai khurinende vindu vikholaa ningonaa khari nyala khugona vulai tu khari nende isimbwa isimbwa nisema iwanyi manyambukha rwangu <hesitation> nzi khudirisha noo fungure munango ndore isimbwa yenyashi khandi mbushizi musakhulu wanye mbushizi vana vanje vaveve isimbwa iyi shichira ikhola ndina isemarawi <hesitation> nishindu shiri ilwanyi nimujeni ari ilwanyi isimbwa isama shichirshi alafu khandi zia khugongi khandi ninzia khugona zindolo zizakhu vwangu tawe khandi zikhare zikhare yimbi isa indala khandi zindolo zizee lwaziza khandi mburire shindu khuri. Imbula ikhuvanga imbula nijaji khukhura khandi zindolo zivula ndaraza hango imbula ikhuvi imbula lkhuri khu ziindo ziizi khandi khandi zindolo ziizi khandi mbugule zisaa zinyishi khandi vutukhi vutukhu vwenuru unyala kharira zukwiri ilwanyi khandi khunyala khukhusa ziisimu khuvere varende shina shikhorekha ilwwnyi zimweri wina ahhuzi noo shina shikhorehaa ilwanyi geneyi mmh zindole zdanye zizaakhu vwangu tawe paka nzikhale nzikhale paku zindole zienizi ziizi ziizi khu ngone khandi fanaa shinda shindii shinyalakhukhola mbure khugona ni vaana khuriva nudhukhu unyola mwana ariri ariri uvukha vutukhu ucheka mwana aya aririra shi khandi uzii umugonge khuagone khandi wize ugone khandi unyala khunyola vindu vinyishi vikholekhaa shipusi shinyala khukholaza, Naa mayogo unyola avushi wireranga, ipusi iyi ikarashi noo riyogo ivi niriashi, khandi unyalakhunyola mosiji guveree ilwanyi yego noo muvavende vaverekhu masiji mugali khari wenya khugona tu, zindolo zizaa ta paka wenya, uvere varende venavo, uvavorere varee mosiji hasi kha ugone. Khu inzi vindu vieniri sana sana niviarikhola zindoo, zindolo zianje zizakhu vwanga tawe. Khandi inze zindolo, zianje nizia khukhavakhava zizakhu vwangu tawe mundu najendajenda ilwanyi uhurira uhurira ilwanyi mundu ajenda mundu ajendaa paka uhuga wina ajenda ilwanyi iyi, zindoloo zizakhu vwangu tawe, khandi ndavukha mbushe nzize khulolaa shina shikhurekha ilwanyi iyi, khandi zindole zianje zizakhu vwangu tawe unyalakhunyola mundu yizi murenda noo mundu wosiwosi yizi aduyaa khumuriango yenyaa khumukhonye. Fwana mkhariwe yenyaazi yiruree fwana nimulwate mundu zana havuli mumuriango muzia mufangula, qenyekhana mumuhira musivitali noo havundu yenyamumuhire mumuhira yoo ujaga khunyola khandi zindolo ziweree nurulayo uzia khugona khandi nugoni khandi turanga khukhara zindolo zienizi zizaatihu vwangu fawe. Haya shindu shindi riyogo vinyala khukhola khari zindolo zizakhu vwangu tawe ni mitoka ilwanyi nijiviraa ni uhuriraa riyogo rinyishi uzia ulola mutoka yugu qwenyashi, fana mutoka guri mukhirianao, fwana mundu yizi fwana mundu yenyamutihonye vindu vieniri vikholaa, vikholaa zindolo zizakhurwangu tawe zindolo zianje nizia khukharakhara khundi nimuli khumukhonya khandi ngalukha khugona ningoni khandi isimu njieyo iriraa isimu iririi uvushe ucheke wina akhuraa. Wo imesage no mundu akhubaa isimu yeyo paka uckeke ulole yenyishi khandi utihube noo uvugule isimu zana numali khundi ugalushe khugona nugalushe khugona khundi utihave zindolo utihave zindolo utulii kwanza utulii khu khuzindolo zindi zizee khu vienero vindu vitiholaa zindolo zianje zizaa vwangu tawe khari nindenyi khugona manyenyeza khari shirala shive shiziru kabisa khungone vulai vindu zana vienevi nivivikhola inze vuzwa nyala khugona vulai tawe.